Peru jaeko <noise> mopeti <noise> tëta <noise> oyemboyao <noise> oï mboapi seccione pe <noise> kua Perupe ñamae <noise> rambueve <noise> yaesa jeta <noise> culturareta aimara quechua jaeramiñovi <noise> iaretereta <noise> ipöra yaeko oyaporeta <noise> sobre todo oime yave mbae nunga actividad mopetirami o <noise> esakareta jeko